Raha ohatry ke iaho gn'andeha isangasanga any Fransa any amy maha <hesitation> zany lony da Fransy sy da malaza hoe tagnany ville zany e tanan-dehibe gn'efike lamba fitafy zany gn'homaniko lamba fitafy sarasara ohatry oe minday aho kostara, minday mokase, minday semizy, da minday raha fangala sary ohatry na telefony tena sara io na appareil photo.